Uhm uhm! Misy gny voro sasany mahay mangalakatahaky gny feon'ny voro sasany. Gny tanjony tena <hesitation> anovany- ny fahaizany any zay raha zay moa zany, mba tsy hisian'ny aly sady koa mba hiarova gny- gny vatany laha misy gny <hesitation> fagnafiha na fihinana satria misy avao koa moa ny voro mihina voro. I voro koa da misy avao koa ny voro sasany haniny. Ka laha ohatsy ny voro haniny toy mahay gny feon'ny voro raiky hihinanan'azy iny, tsy ihinan'anazy mihitsy ny voro iny.